Na kua ku koñá ná teño nredú, akunó jan nikini hi'i ni xhini ñaxhí, xhinijan nrivanijan, té jakú <hesitation> najan ni kue iin dandú té xhi na ninni ñóo kuin ján né tu kujá, konga xhi kono jan j <hesitation> ju <hesitation> nedi dayuña jan kudokoté antinikuan teni yendedoxi kodini xhixi dikotuña'a tikotini xhinixi nrivajan.